Sa tetarnem ne tonsea undei kadu paan lako netou unei tudu lako ni sam ratulangi si tou ti mou tu mou tou maan sika weiten sio mo undei tentu. sakaweten siou mo se si tou ti mou tumongko tou dei mo duan dei mo tudu ni prou sam ratulangi ti si tou ti mou tu mou tou sa makadiput kentur tamporo ki ai naan un tetarnem nikoa nera sako nei ke sosot do rumember relo kita wo mawere werenan nitu kapa u tetarnem pleos wia tonsea ai pakatuan wo pakalewinwn.